نمبر سات نوں کئی سبھی وچاراں وچ خوش قسمتی یا مہتوپورن سمجھے جاندے ہن۔ جیویں پنجابی وچ وی جدوں میں پنجابی <hesitation> شطرب وچ۔ نمبر سات دے بارے وچ سوچدا ہاں سب توں پہلا میرے دماغ وچ سات آندا ہن۔ جیڑا اک ہفتہ درساؤندا ہے کیوں کہ سات دنہاں نوں درساؤندا ہن۔ دوجی گل جو میرے دماغ وچ آندی ہے او ہے سات سروپ۔ جو پرماتما دے سات روپاں نوں درساؤندے ہن۔ جو سکھ ترم وچ اک مہتوپورن دھارمک پرنا ہن۔ اس توں علاوہ لوک سبچار وچ وی نمبر سات عام کسے تہ وچ جا بیان وچ آندی ہن۔ جو سات رنگ جو زندگی وچ <hesitation> وکھ وکھ تجربیاں جا رنگاں دے۔ پیش کش کردا ہن۔